Este ri tib'liil ri qatz ngaan i ri tib'liil ri qatz kqaaj chinwoch are' ri ri ak', ak' prya'aal <hesitation> este kqaaj chinwoch como <hesitation> ak' <hesitation> rech jaay nkare' ak' saq laj ak' are' ri ak' ri kb'inik chjaay, are' ri ak' ri qil chjaay i kqaaj chin woch como qka'yij che kirtij i qil este kk'iyik i ya taq kk'iyik ya este como qyaqaj nab'ey qyaqaj ixiim chre chke rech tk'iyik ya taq kk'iyik este qtij nu'j taq qache quuk' qloq' i xib'al rjil como nkare' nkare' este kepla nejel ri ak' qloq' este este pk'eyb'al Mas este qaqche rjil ri encam ri ak' este crioy kujchab'ulo' chre' <hesitation> este mas este ka'n rjil jun crioy i este no mas mas utz kumo nkare' <hesitation> qa qya'qaj este kumb'al rech ke k'iyik qa qyaqaj rech ke chomrik ktkeel ki k'iyik ktkeel ke chomrik entons mas utz cher tijik sicha este qaaj chiwoch no qa qatz <hesitation> qtij como <hesitation> xuq ke rjil <hesitation> ber rjil <hesitation> sicha' qa qaz qtij si xtqlo'q jun xib'al rjil jroq tan jor ta'n rjil entons qatz qa qatz qtij i ya taq tiqtij juun este nab'ey este qwi'taaj por ejemplo si xtiqtij jun ak' prya'l. Kumo este como crioy ri ak' entons prya'l tiqtij wi entons nab'ey chi wu xtikb'an <hesitation> xtikchop ri ak' i xtiqwitaaj este tqb'itz' wu rqul i tqwitaj ri ak' i tqtzuyb'aken tek'chi te qya'n ya' chu q'aq' ya taq krroqwik ri ya' este xtqyaqaj ri este xtqyaqaj ri ak' chpom mu xtqtxa'n rajsik ak' rech este tq'il lo wu rsmaal i xtqmich' ri ak' ya taq xtqmich' ri ak' tek'chi xtiqch'illa' prwi' q'aq' rech tk'atik nejel rir rnuch' laj smaal ri kkanjik ri qa qka'yij i tek'chi tikch'aj ruk' jabon rech laq na'l tqch'aj ri ak' i tek'chi tiq pil tqkesaj njeel wu k'o chpom wu rxkleb' ruk' wu rr <hesitation> wu rzozob' nejel wu teqetzaj i tiqch'aj i tek'chi' tiqkeb'saj i xtiqya'n chu q'aaq' ya taq este <hesitation> ya k'o chu q'aaq' tyo'k si' chxe' rech tcha'jik ya taq choq' chik ya xtqya'qaj ki rkunal xtqyaqaj este ki saqrwoch ki saqtriiy chpom o che lo jun chik <hesitation> i xtqyaqaj ki sk'ej chpom rech este utz telik ri qtib'lil i qtij ruk' sub' qb'an ri q'oor rech ixiim <hesitation> tqsb'uj i ruk' ri qtij ri ak' i xuq ke ri ri jun tib'lil chik ri ri qatz ngaan are ri este Este tqb'ij chre camarones i no qa qatz qtij kumo xuq ke e anaq rjil xaq ataq are' k'o vez qriq poq qloq' si qa qal qa qtij i chemo qb'qn ri tib'lil ri' tb'anxik pi rya'l e qchaq'saaj i qyaq'aj este top chpom rech k'or nk'ej k'o nk'ej chkop chik no se chemo rb'i rech k'o rtib'liil k'o rtijik sixaq rtkeel chik qa qaqche rtib'liil tonces e kraaj ke xteqyaqaj wu nk'ej r nk'ej chik chpom rech k'omo wu top rech este mas utz xtelik i xuq ke qb'anla' este pxarten mo e pmlob' e taq qtij ri tib'lil ri'